I ka wā ua, ke lohe ana ʻoe i ka palulu hekili i ka mamau aku ke hele mai nei ka ua alaila ua ʻike ka ʻolapa o ka uila e hele mai ka hekili ma hope o ka ʻolapa o ka uila i kekahi manawa he kani wawalo loa ka hekili